Uu uni, uu oni o'on, uu kinguina kana ku nenguaninó efri te, naxoniya'á ha una uxi kinguiti ña'á kañadi ñadikano.